Nnu nba nta nyin ntun tnayin tnaba yinmwa yinmwa chiwagbmayi nwo awo chei gbayi awo chaba awo chata awo chayin awocha tnu awo cha tnayi awo che tnaba awo che yinmwa yinmwa awo che chiwagbmayi shiba shiba chegbmayin shiba che ba shiba cheta shiba che yin shiba che tnu shiba chie tnayi shiba che tnaba shiba chei yinmwa yinmwa, shiba chei chiwagbmayi, shiti shiti chegbmayi, shita chei be, shita chei ata, shita chei ayin, shita chei atu, shita chei ayin, shita chei tnayin, shita chei tnaba, shita chei yinmwa yinmwa, shita chei chiwagbmayi, shiyin, shiyin cheigbmayi, shiyin chei aba, shiyin chei ata, shiyin chei atun, shiyin cheitnayi, shiyin chei tnaba, shiyin chei yimwa yimwa, shiyin che chiwagbmayi, shitu shitun chegbmayi, shitun chei aba, shitu cheta shitu che yin shitu che tnayi shitunm chei tnaba, shitun che yinmwa yinmwa, shitun chei chiwagbmayi Shitnayi shitnayi che gbmyi shitnayi che aba shit nayi chei ta, shitna yin chei ayibm shitna yin cheiayin, shitna yin chei atnu, shitna yin chei tnayin, shitna yin chei tnaba, shitna yin chei yinmwa yinmwa, shitayin chei chiwagbnyi, shitnaba shitnaba chegbmayi shitaba che aba, shitnaba chei at, shitnaba chei ayin, shitnaba chei atnu, shitnaba chei tnayi, shitna chei tnaba, shitnaba chei yinmwa yinmwa shitnaba chei chiwagbmayi, shiyinmwa yinmwa shiyimwe yinmwa che gbmayi shi yinmwa yinmwa chei aba, shiyinmwa yinmwa che ata shiyinmwa yinmwa chei ata shiyinmwa yinmwa chei ayin, shi yinmwa yinmwa chei atnu, cheyin mwa yinmwa chei tnayin, sheyin mwa yinmwa chei tnaba, sheyin mwa yinmwa, che yinmwa yinmwa shi hy ta shiyimwa yinmwa che chiwagbmayi shi chiwagbmayi shichiwagbmayi chegbmayi shichiwagbmayi aba, shichiwagbmayi ata, shichiwagbmayi ayin, shichiwagbmayi atnu, shichiwagbmayi che tnayi, shichiwagbmayi che tnaba, shichiwagbmayi che yinmwa yinmwa, shichiwagbmayi chei chiwagbmayi tagyi tnayi.